Bá jain tsá óh rain taí múo jóh yíeh múo caú jo óh ein, óh aum múh jo oh ein jo ko óh múh á zá chá óh naum jóh áh óh naum joh noh má záh ku ñih joh áh ku ñi jo co ku ñi do úo tsá uh buh tsá muo tsá laig máh úh chi chá gaig áh tá puo úh chi tsá gaig oh muo nai chi gaí áh joh búo máh tsain jóh má chain do joh. Áh joh áh chiu gi lá éh já la óh áh má chain do jo íh cha taái muo do buo chi tsá zain jó laig tsá aig ti múo chí ti taig laí tsá aí, laí tsá aí jó áh jo óh cúo tsá aig noh aum múh no aín la mui. Jó mju ain la mui aum laig nih aum mju ain la mui tsi aum cóh mju óh ré éh jó áh óh ré joh zaí buorrá óh áh buorrá zaí áh óh joh aum lá ré jo buo no oh la joh óh aum chi jaig buo noh jau-jau jóh cóh buorrá do aum chá oh shiu cá jó aum áh óh zaí buorrá do chi gaí goh náh chá óh shiu ká ái má tsain do héh jo mai joh lóh má tsain óh múo yoig lo má chain jo gá chía oh jo yíei uh chía yiei úh chía jó gá éh múo jó lá óh múo tsá múh chá íh taí múo.